يعني بننصحه انه يبلش باشي سهل حتى ما يواجه صعوبة في البداية وبعد هيكي بجول له انه هو مثلا يبدأ بانه يتمشى كل يوم الصبحية <hesitation> اشي تلت ساعة نص ساعة. وبعد هيكي بيبدأ مثلا انه يشوف رياضة هو بيحبها يروح الجيم ان هو يلعب ملاكمة كل هالاشيا بتفيده وتحسن صحته